um 你年幼的孩儿有考试 um 问我看法，有好也有坏啦。如讲好的啊。你问他们有新的。孩儿有孩儿的想法。很好。

呃，我喜欢的节目嘞，是什啊唱歌跳舞，因为唱歌跳舞 um 呃，喜欢的歌唱了人觉得很爽，跳舞嘞，看了哇跳舞哇这么爽，很，觉得很舒服这样。

啊，在这社会内，咱们若讲去买东西以前都是用钱还，哒这久慢慢他们用什什那个 sarawak 还，还是那个啊，visa card 还，tapi 这久也没讲全部每个都用这样的啦

<noise> 我较多我是在市区的 um 我每次 mobile 电话我可以用。我没没遇到时间我不能用的。so 这样是我，我不知在哪里不能用。可能很远的地方 um 不能用哪。

um 较好，um 较特别的地方跟我 um 是讲我做孩儿时头 um 住那一间小小间的家 um，我们孩儿时头很多姐妹儿 um，也觉得很好玩耍很爽啦，就是这样 um 我透底都会记得啦，孩儿时头最爽。ok. then

[um]别种啥车，我只能够驾一种，别人的车不习惯。自的车较习惯。[um]别样的那，那脚车会晓坐。motorbike会晓坐。哒，别样的车如讲小驾的车能够，会晓驾。大辆不敢驾。 <noise>

哦，海洋，我有搭船，搭什那个啊，大船呐，在海面时候，哇，人实在不 tahan, 得躺下去咯 ok 啦，你若坐起咯，就要吐咯，人头都晕去，哒就直到，沟的内了，就好了。

我喜欢较，较浅的那个啊色啦，好像讲，青，那个啊，较浅的，那个啊，全部色我都喜欢较浅的啦，白白咯，还是[um]浅的蓝呐，浅的，浅的黄咯，较浅的那个红红的色咯，我较多全部都喜欢这样。诶

这科学的办法 um 是很好 tapi 也有一点危险呐。是讲得人去实验实验了若是实在 um 很好了哈这样就很好啦。若讲实验了危险那就别用咯。

在这里我们很少有这样啊呐那个跳舞，还是这个音乐，这个那个古装的啦，这久会较少啦，这久每个嘛是用这个那个摩登的那个跳舞，摩登的音乐，摩登的那个唱歌什么啦。

孩儿这这里[um]就较多都喜欢[um]他自去跑，跑跑咯，跑咯抓咯，还是人去躲咯，人去找咯，了还是[um]可能去玩耍水，去游泳，还是有半时[um]做，玩耍，做aseng呐，玩耍[um]跑来跑去嘞什么，嘞跳绳。嘞还有孩儿什么[um]他们喜欢那个啊拿粘的土这样做，做一个人的脸还是什么[um]，他自焖找有什么好玩耍他们自去玩耍啦，还是有些妇女儿小小个她们就喜欢去种花还是什么，就是这样啦。哎，哎，哎，哎。。。

走路较久很好嘞，走路久久那个，对，对身体很好很健康啊，走走了咱们头脑也较那个，想也较通较清楚。啊，人也觉得舒服舒服，外面走是很好的东西。

哦，乐器，有什乐器。哦，呃，小学时刻，教那个孩儿吹那个啊，um 笛子啊，笛子，这样会啦。嘞钢琴嘞，随便 doremi 什么这样那会晓弹呐,若讲像那个三只老虎那样小小的那个调啦，那钢琴我能够弹啦。

在这里啊，要开始做生意是没简单的东西，因为最要紧是要有钱，um 你得知道讲那个什么生意你做会 ngam，and then 哈政府没什么东西，你要去走，因此是这啊呐的东西是没简单。

我住的地方，看那个云啊，啊一半时很美啊，完云好像棉花，一半时看了也有很像一朵花，一半时看了也有一点动物，一半时看也有人的样子，不，很，很多款变来变去，很，看了很爽。

在这里啊，这个病人啊，要死的那个人，身体不好的人呐，多数，多数是自家庭那个，那个照顾，照顾他啦，因为这个请工人什么也很贵，是讲有钱的人呐，他们会请工人来帮助啦。

啊，哪一样运动，看起很，很有趣味，啊，我最喜欢看的是什么？看他们那个啊在水里内跳那个啊，好像芭蕾还是什韵律操啊，这样的很好看。因为很厉害，在水里会待这么久。

这里天气啊，那个前十年有变一点。这久啊觉得会较热一点啦。会较热。and then 啊它的天气变掉，因为那个每次是讲那个晴天，每天下雨哈，它不一样 um 它这久会，会变去，有半时晴天它就落雨，落雨它就晴天。

在我当今社，社区内 um 看每个 um 大肚子的女孩哈都是自顾自，只是讲她们自去看，定，定得时间去那个诊，clinic 内去看啦。

哦，他们人若搬 um 多数是看孩儿在哪里做工，哒在哪里生活下，哒有需要他们下去照顾他们的孙还是什么，哒就搬去咯。哪一位能够生活，他就在哪一位生活咯。

我觉得，我会觉得骄傲，因为我会晓讲兴华话，别人有的人，um 有的讲他会晓讲 tapi 不要讲，不知做什么不要讲。

在这久社会内，孩儿啊玩耍的东西，这久每个都有提手机，看手机 <coughs> 叫什么他都没听啊，非常注意看手机。传统的所传的下我觉得也很少看见到了。

这次啊，这个那个创造这那个电脑什么啊，是很好啦，那个讲电话，电话内玩耍，看戏，那个跟人齐那个旁讲什么，很呀好用呐。

在我这国家里，um 最要紧这久是说大家要糖吃少一点，与炸跟那个啊油放较多的东西,吃少一点。不等下明天三样都高，血压什都高起。

是讲有时间啊，这个那个学一点新的兴趣啦，我是喜欢学这那个华语，那个讲话，会晓讲话，会晓写什么，我觉得那个很好啦，因为我的华文是会较输啦，若讲华文较棒，能够，能够跟很呀多人讲话啦。

在自家庭内，um 当然要看你每，每个月收入是多少，开销是多少，不可讲 um 随花花，等下下个月就不够用。也有留一点预备，若讲病什么能够有，有钱去看病还是什么。

在国家这里国家啊，是讲我开始一个那个做一点生意啊是很容易的。tapi 做，做会成功不成功， <laughs> 那是不一样的事情啦。那个 tapi 若要开始做生意那是很容易的事情啦。

啊，我对我的孩儿只是希望他们，啊，乖乖努力读书，听老母亲那个啊，教他们什么劝告他们咯，不可随便乱乱来，不可随便交朋友， <coughs> 得好好做人，去做礼拜，听道理。

Tapi 这个多数这个电话是讲多，收不通的位多数是很远啦。离芭莎很远啦，是讲在芭莎那个电话还是很通啦。tapi 较远出每次它会较输啦。有半位是讲过头远啊，完全是收没啦，差不多有十厘这样收没。

那个借钱帮助女孩去做工，女孩去做生意还是什么，这样是会好喔。女孩有，有一点本钱了，能够慢慢做起，赚一点钱，过，过生活。

这有的这个吃的东西不健康啊，是那个，那个炸的东西，炸的东西啊较油，较甜的东西那个全部不可吃较多啦。嘞，这个有的 roti bao 什么，cake 什么 pun 不可吃太多。因为这东西全部都是糖来的。

我会喜欢每次去走走。走越多，走越多对我们的身体较好啦。哒，我每次也是去走较多跑跑咯。

今天的天气是讲落雨，早早那当时我醒起 um 就有一点雨。哒到尾落会较大一点，哒到这久 um 就差不多晴了，tapi 还有落，落儿雨点呐。tapi 我有觉得讲较凉较爽。

<noise> 我喜欢音乐是那个较摩登的音乐啦，因为我们是读英文那下，我们听也是英文歌啦，我们以前较多是一九八十多年的歌，一九九十多年的歌，um 听了很爽啦，那么到尾就还有出名的歌较好听啦。

我的国家，是一年四季差不多最明，最明显的那个啊分别就是落雨天跟那个啊热天。因此这个国家很呀那个啊，很呀湿，热跟湿这样分别啦。

um 在这里多数这老人呐那个会教训孩儿啦，做东西较好的东西会教孩儿啦，什么做会对，什么做不对啦，哒，多数就这样啦。那个老人多数为为孩儿好啦。 <coughs>

到这久看来，我若讲去看病啊，就是你要去看哪一个医生，你就去哪一个 clinic 去等咯，拿号码咯，照轮咯。要不你就先打电话问那个医生 um 能够先记名不咯？um 多久，差不多多久会轮到，这样那阵时就去看他咯。

我们天气很好因为有下雨凉凉很爽不热就是说没下雨有时候很热就是说有下雨现在有点风空气会更爽

um 对网路银行啊，um 若讲老人很，很困苦用啊。甭晓用，若讲年轻的能够用呐。小小开始就用用用起来这样就很熟啦，老人困苦。老人还是去银行做最好。